യാനു ഓന്ജി ദിന മോബൈലു ഹുഓന്ദു ഇപുനാഗ, ഏന്ന മോബൈലു ഇദു യാനു ദോവ്ന്ലോഅദ് മല്പന്ദിന അപ്പിക്ലേശനേനു ഹുയേ। ദേസ്തിന്യ് ദിഅലേര് പന്ദു। യാനു കുഥുഹല രേദ്ദു, തക്ശന ഓപേന് മല്തേ। ഓപേന് മല്ഥിനൈകു, ഓന്ജി സരല ഇന്തേര്ഫചേ ബഥിനു। ഐതു, നിന്ന ബവുശ്യനു കരേ മല്പു। ഇന്ഛ ബരേദിഥനു। യാനു ബദദിഥന ഇദു, ഏന്ന ഏല്ലദ ഉനസു ദദ അന്തു ത്യ്പേ മല്തേ। ഛ്ഹുരുസേകേന്ദു ബുര്ദു, അപ്പ് ഉത്ഥര കോന്ദു। ഇ ഏല്ലേ അന്നസമ്ബരു പുക്ക സ്തര്തേര്സനേ ഥിന്പ അന്തു। യാനു ഹേഅല്ഥോന്ദു, അവു നിജന സുല്ല ഏല്ലേ പുക അന്തു നിര്ധര മല്തേ। ദദ ആശരിയ പന്ദ। യാനു രത്രേ ഹോതേലുഗു പോനഗ, ഏന്ന ഫ്രിഏന്ദു ഉന്ദേ മേനുനു ഓര്ദേര് മല്തി।